irkie una ta wida in جوز damo, لكن ay ay inna nass yani, in jozka hikir kabinanga, asika man awotann aagika kabinn, gishirka kabmuna yan, awolog gasibea awo gasibea jagadaraintan agi, wida in joztoka dumeda kasaralog fa inga jozka korjikani, fa man awo agika fa soka kabnamie.